Külmäkapp um tuujaos, et sääl süüki hoitaq, et süük es lännüq halvas. Et sääl um jahhe vai külm vai väega külm ja tuu hoit süüki kavva, et su süük lää-äi hukka.